Қатора маро ба сафари орому тӯлонӣ мебарад, ки дар он ман метавонам аз равзана манзараҳои табиатро оромона тамошо кунам. Ман дар кӯдакӣ борҳо бо қатора ба деҳа мерафтам ва он сафарҳо то ҳол дар ёдам боқист. Қатора барои ман рамзи пайванд байни гузаштаи ширин ва имрӯз аст.